هولي د هند یو مشهور او رنګین دود دی چې د پسرلي په موسم کې نمانځل کیږي. دا جشن د رنګونو جشن هم بلل کیږي، ځکه چې خلک یو بل ته رنګونه شیندي، سندرې وايي او نڅا کوي. د هولي په ورځ، د لرغونو کیسو په یاد کې اور بلیږي او خلک د بدۍ پر وړاندې د ښېګڼې د بریا جشن نیسي. دا جشن د ټولنیز توپیرونو پرته، د ټولو خلکو د یووالي او مینې پیغام لري.